gott kvöld og gleðilegt nýtt ár við komum víða við í Kastljósi kvöldsins og fáum meðal annars Eirík Rögnvaldsson prófessor til okkar en hann hefur um langa hríð varað við hnignun íslenskunnar og hættum sem steðja að henni meðal annars vegna tölvunotkunar og erlendra áhrifa

fékk riddarakross hinnar íslensku fálkaorðu á

fyrir framlag til íslenskra málvísinda og forystu á sviði máltækni í menningunni verða

leikhúsanna teknar til kostanna annars vegar í Þjóðleikhúsinu sem mikið var rætt um í

jólaboðunum og svo Sölku Völku sem frumsýnt var í Borgarleikhúsinu á föstudag

margir vöknuðu upp við þann vonda draum þennan mánudagsmorguninn að sólarhringurinn er kominn á hvolf bæði börn og fullorðnir hafa vakað fram á nótt og sofið langt fram eftir degi í jólafríinu og svo þegar alvara lífsins tekur við á ný eru augnlokin þung sem blý og átak að koma heimilisfólki á öllum aldri af stað út í

niðdimman janúarmorgun hvernig er best að taka á þessu og rétta af eftir jólafríið Erla Björnsdóttir doktor í svefnrannsóknum og

ráðum með okkur vertu velkomin til okkar Erla þetta er kannski svolítið dramatísk lýsing en samt kannski ekkert fjarri sanni víða það eru margir sem ruglað

lengra frí er í skólum og nokkrir frídagar í röð ef

sé best að rétta þetta af hvaða ráð myndiru gefa okkur það er best að byrja fyrr en seinna eins og núna eru skólarnir að byrja á miðvikudag og fimmtudag hjá mörgum börnum þannig það er kjörið tækifæri að byrja í kvöld það getur verið erfitt að fara snemma í háttinn í kvöld ef maður hefur sofið lengi fram eftir í dag en þá reyna kannski að vakna fyrr í fyrramálið stilla klukkuna klukkutíma fyrr heldur en maður vaknaði í morgun og síðan aðeins fyrr á miðvikudaginn og svona aðeins gíra sig inn í inn í það að þurfa að mæta

í skólann á fimmtudaginn já vegna þess að oft er það þannig að við erun búin að snúa sólarhringnum

fólk er kannski að fara að sofa eitt til tvö á nóttunni og sofa til hádegis og ef að börn og unglingar eru að fara að sofa klukkan tvö en þurfa samt að mæta í skólann klukkan átta

allt sem því fylgir að þá verður dagurinn bara svo hrikalega erfiður svo stutt í helgina og þá er hætta

það er betra að gera þetta svona í skrefum en er það ekki þannig á þessu landi þar sem eru svona miklar öfgar í birtustigi fyrir utan það að við erum líka á öðru tímabelti en tíminn segir til um er ekki verulega mikið að gera

svefnráðgjöfum að halda fólki á réttu róli jú það er mjög mikið að gera í skammdeginu og sérstaklega sjáum við aukningu hjá börnum og unglingum að þau eru að leita hjálpar vegna þess að þau eiga erfitt með að mæta í skólann og jafn vel kannski að flosna upp úr skóla út af mætingu

er svolítið ólík því sem gerist hjá fullorðnum þau eru svona nátthrafnar af náttúrunnar hendi verða seinna syfjuð á kvöldin

og vilja sofa aðeins lengur á morgnanna sumir skólar hafa brugðist við þessu með því að hefja skóladaginn aðeins seinna sem er mjög góð þróun en stundum dugir það ekki til og þá þarf að grípa til einhverra annarra ráða og hvaða ráð eru það til dæmis ég mæli mikið með því að fólk noti þá sérstaklega yfir dimmasta

við vöknum í þessu mikla myrkri og við þurfum að fá dagsbirtu til þess að hafa áhrif á

sem að aukast

þegar það er myrkur og veldur því að við erum syfjuð og þessir lampar virka þannig að þeir líkja eftir dagsbirtu og ef við notum þá í svona hálftíma eftir að við vöknum á morgnana þá er það svipað og að fara

eitt af því sem er búið að sanna að virki já það eru til fjölmargar rannsóknir sem styðja við virkni þessara lampa

þetta er svona eitt af því sem að virkar að gæta þess að þeir séu nægilega sterkir þeir þurfa að vera tíu þúsund lux til þess að hafa þessa virkni og nota þá á morgnana ekki liggja undir lampanum

seinni partinn því þá verður ómögulegt að sofna þegar maður leggst á koddann um kvöldið þannig þetta er eitt en svo verður væntanlega líka að

í bólið nógu snemma

algjörlega og passa upp á hreyfingu næringu og vera nægilega virkur

morgun og hinn því margir hafa kannski legið uppi í sófa með bók mest öll jólin eða horfa á sjónvarpið og annað slíkt þá fara frekar í göngutúr eða sund

og reyna að þreyta sig og síðan líka passa upp á snjalltækin að nota þau ekki í of miklum mæli á kvöldin minnka skjábirtuna og leggja

símann fartölvuna og slökkva á sjónvarpinu svona klukkutíma

góða bók þannig fari maður eftir þessu og þá ætti að vera hægt að koma reglu á þetta

og reyna að hafa frekar fasta tíma reyna að fara á svipuðum tíma að sofa svipuðum tíma á fætur flesta daga vikunnar allt í lagi að lúra aðeins lengur um helgar en ekki fara í það að snúa sólarhringnum alveg við því það eykur

lendi í vanda en unglingarnir sem eru að leita til þín og eru jafn vel að flosna upp úr skóla

og það er hægt að rétta þetta af gengur það það langt að þau þurfi að fara að taka lyf

nei ég ég er sálfræðingur og ég vinn ekki með lyf ég reyni eftir fremsta megni að

ég held að við grípum því miður oft of snemma í lyfin stundum þarf að gefa

ég reyni að nota

fara yfir svefnvenjur og skjá notkun sem er oft mjög mikil í kvöld er bara að reka alla í bólið svona hæfilega snemma já

maður liggi ekki andvaka í marga tíma en stilla klukkuna alla vega aðeins fyrr í fyrramálið þó maður verði aðeins þreyttur á morgun það er aðeins skárra heldur en þegar fyrsti skóladagurinn kemur innilegar þakkir fyrir komuna til okkar Erla og við skiptum yfir til Baldvins og Eiríks Rögnvaldssonar já takk fyrir þetta

Eiríkur Rögnvaldsson prófessor sem á nýársdag hlaut riddarakross

fyrir framlag sitt til íslenskra málvísinda en hann hefur um langa hríð vakið athygli á ýmsum atriðum sem

geta ógnað stöðu íslenskunnar velkominn Eiríkur og til hamingju takk þú fréttir að þér yrði sýndur þessi heiður ég varð steinhissa satt að segja en mjög glaður af því ég lít á þetta sem viðurkenningu á því að það sem ég hef verið að tala um í þessu sambandi um stöðu íslenskunnar og nauðsyn þess að styrkja stöðu hennar í stafrænum heimi að menn hafi tekið eftir því og það sé að ná í gegn menn séu að átta sig á því að þetta skiptir máli þú ert ekki einn einn um þetta

held að bæði forsætisráðherra og menntamálaráðherra hafi nýlega einmitt talað um stöðu íslenskrar tungu hvar í grófum dráttum

erum við stödd erum við í verulegri hættu á því að tapa þessu einstaka tungumáli það er óskaplega erfitt að segja

ég er búinn að vera að tala um núna í nærri tuttugu ár að við þurfum að hyggja að stoði íslenskunnar í stafrænum heimi vegna þess að svo miklu máli að íslenskan sé notuð alls staðar innan tölvutækninnar en svo

örfáu ár þá er svo margt fleira sem hefur breyst tilkoma snjallsíma og spjaldtölva hefur gjörbreytt landslaginu að þessu leyti það eru svo margir sem eru

ég sá

í blöðunum að það væri ný meistararitgerð í félagsráðgjöf held ég um um könnun á því hvort og hvernig snjallsíma hefðu áhrif á tengslamyndun foreldra og barna og það gæti verið að

ylli því að tengslamyndun yrði ekki eins mikil þetta skiptir auðvitað gífurlegu máli þá er málið í hættu

einmitt að ræða það á fundi í morgun um

það að bjóða

er örugglega verstur í þessu sjálfur því um leið og ég banna dóttur minni að vera í tölvunni þá er ég sjálfur í símanum já einmitt það er kannski svolítið þannig það er það en svo er gagnvirkir tölvuleikir sem fólk spilar meira og minna á ensku

breytt viðhorf alþjóðavæðingin hefur haft þau áhrif að unglingar sjá ekkert framtíð sína endilega á Íslandi allur heimurinn er er orðinn sameiginlegur markaður

vinna erlendis og þá sjá þeir að íslenskan nýtist þeim ekki mikið þar og þá er spurningin hvaða áhrif hefur það á viðhorf þeirra til málsins

í gegnum tíðina hafa verið gerðar tilraunir með það og sérstaklega með tölvuforrit að vera með íslenska þýðingu á þeim skilar það árangri eða leitar fólk mjög fljótt yfir í að nota til að mynda ensku sem samskipta tungumál í þessum stafræna

heimi ég held það skili árangri en við þurfum að gera svo miklu miklu meira af því við þurfum að geta

sjálfkeyrandi bíla og allt mögulegt alls konar tæki sem eru tölvustýrð allt umhverfi okkar er að verða meira og minna tölvustýrt og þessum tölvum eru meira

og minna stjórnað með tungumálinu og verður það í framtíðinni og þá er spurning hvaða tungumál verður

er ekkert tæknilega því til fyrirstöðu að við notum íslensku til þess að hafa samskipti við tölvurnar en það þarf miklar rannsóknir til þess og gagnasöfnun og forritunarvinnur og svo framvegis og

þetta á einhverju sérstöku það

gera þetta eða er þetta bara spurning um að einhver þurfi að að ákveða það að setja tiltekið mikinn pening í að gera og framkvæma það sem þú ert að tala um já það er gera átak í þessu

það verði gert það er núna að störfum stýrihópur sem á að gera áætlun um uppbyggingu íslenskrar máltækni sem menntamálaráðherra

skipaði núna fyrir skömmu það er nauðsynlegt að skapa þessar forsendur svo er auðvitað hitt spurningin

tilbúið til þess að nota þessa tækni á íslensku þó hún sé tiltæk við getum ekki ábyrgst það en en því lengur sem dregst að gera hana tiltæka á íslensku þeim mun minni líkur eru á að fólk vilji nota hana ef við getum alið börnin og unglingana upp í því að nota íslensku í samskiptum við tölvurnar og gert þeim það kleift þá held ég að íslenskan geti alveg þrifist áfram og lifað góðu lífi já nú velta örugglega margir fyrir sér hvernig við förum að því að meta stöðu íslenskunnar Pisa prófin voru auðvitað mikið í umræðunni fyrir jól þú ert nú einn af þeim sem gagnrýndir prófin sjálf hvernig spurningar voru orðaðar og svo framvegis en hvað vitum við í raun og veru um það dæmis börn og ungmenni

eru í því að bara beita íslensku og krakka sem eru að leika sér á ensku

en það hafa ekki verið gerðar neinar stórar skipulagðar rannsóknir hins vegar er slík rannsókn að fara af stað núna við Sigríður Sigurjónsdóttir prófessor fengum mjög stóran styrk úr rannsóknarsjóði núna á síðasta ári einmitt til þess að rannsaka stöðu íslenskunnar á þessu sviði og sú rannsókn er núna að fara af stað innan

þriggja ára þá þá ættum við að vita miklu miklu meira um þetta eruð þið þá fyrst og fremst að skoða kannski þennan yngsta aldurshóp bara nei við erum að skoða alla aldurshópa en kannski sérstök áhersla á yngri yngri aldurshópana hvernig hvernig gerið þið það hvað er það sem þið eruð að leita eftir kunnáttu í ensku og íslensku kanna viðhorf til tungumálsins við verðum með stóra spurningakönnun og síðan er of langt að fara út í að lýsa því hér en þetta verður sem sagt mjög viðamikil rannsókn já

til hamingju aftur og takk fyrir komuna í Kastljós við ætlum hins vegar að skipta yfir til Bergsteins í menningunni gott kvöld í þættinum í kvöld ætlum við að fara yfir

Þjóðleikhússins og Borgarleikhússins hina umtöluðu Óþelló sem Þjóðleikhúsið setur upp í samstarfi við Vesturport og svo er það Salka Valka Halldórs Laxness í Borgarleikhúsinu Hlín Agnarsdóttir er fjarri góðu gamni en hingað eru komnir góðir

gestir til að rýna í þessi verk Bryndís Loftsdóttir gagnrýnandi d v og Snæbjörn Brynjarsson verið velkomin bæði

á Óþelló samstarfssýningu Vesturports og Þjóðleikhússins Gísli Örn Garðarsson hann fer nokkuð frjálslega með frumgerðina verkið er stytt persónum er fækkað og svo er klækjarefurinn og illmenni

kona sem Nína Dögg leikur Snæbjörn hvernig

þetta takast takast ágætlega ég skemmti mér vel

þetta er skemmtileg sýning og það er kannski aðalatriðið þegar maður er að spá í svona hvort maður mæli með nógu vel með leikarana mér finnst stundum

hlustun á milli þeirra

það er eitthvað eitthvað sem

vantar upp á þar ég hefði unnið meira með leikinn hefði ég leikstýra þessu sjálfur Bryndís hvernig fannst þér já ég var nú ekkert yfir mig hrifin ég viðurkenni það mér leiddist ekkert og þetta er langt því frá að vera versta sýning sem ég sá á liðnu ári en það hefði mátt vanda

og leikararnir hefðu mátt njóta textans svo miklu miklu betur því hann Hallgrímur Helgason hann er bara að vinna algjört þrekvirki með nýrri þýðingu sem því miður er kannski höggvið of mikið í og og Gísli setur sig dálítið á stall og þeir skeyta inn nýjum texta líka inn í þetta ég hefði kannski viljað fá meira af af gamla Shakespeare og það er

svo mikill hrynjandi í textanum hans Hallgríms hann hann stuðlar og gerir allt mjög eftir forskrift bara ensku tungunnar það er það sko og

þetta er klúrt alveg eins og Shakespeare er og mikið konfekt af orðum og orðasamböndum sem leikararnir hefðu átt að njóta svo vel að

færa áhorfendum sem og að þeirra karakter ég hef nú samt svolítið gaman að að Gísli leyfir sér rosalega margt með þetta hann hann er að segja okkur eitthvað og hann tekur sér svolítið frelsi og ég vil miklu frekar sjá það heldur að sjá allt leikritið í heild sinni í hefðbundinni túlkun ég held að þú verðir eiginlega að gera það sérstaklega í dag ég veit ekki hvort við viljum raunverulega sjá

Óþelló hefur vanalega verið en það er verið að kasta oft dálítið hugmyndum fram eða leika sér með hugmyndir sem er kannski ekki fylgt til streitu eins og í

við fáum kannski fimm mínútur úr íslenskum samtíma allt í einu það er

útvarp Saga og Bjarni bakar kökur

hann er verktaki sem heggur niður tréð og hann er verktaki sem fer í stríð fyrir Feneyjar það eru útlendingarnir í

vantaði stríðsmanninn og

vantaði alla ástæðu til að gera

maður trúði aldrei á þeirra samband hvorki að hún hefði nokkra ástæðu til að elska hann svona mikið að hún kastaði

öllu fyrir bý og né heldur sá maður hann

einhvern vegin elska hana nei en svo snýst þetta ekki um þetta útlendinga

að hafa meiri samúð með Jagó í þessu held ég heldur en aukaatriði þarna mér fannst þetta nefnilega frábær hugmynd og það

það eru margar góðar hugmyndir í verkinu sem Gísli heldur af stað með en vinnur

ekki nógu vel úr og að sjá Nínu Dögg Filippusdóttir svona klædda

enginn að bregðast við því hún er umkringd karlmönnum og það halda bara allir áfram einhvern vegin og þetta virkaði ekki það hefði verið miklu betra að taka hana nær okkar bara íslensku konunni það sem er kannski Akkilesarhællinn er það að þetta er harmleikur en þetta er engu að síður afskaplega fyndin sýning það er treyst mjög mikið á kómík kannski of mikið já kannski bara það að leikstjórinn er samt

ekki að hafa hemil á öllum leikurum það vantar eitthvað svona

fókusinn mikið á hið sjónræna og heildarmyndina heildarmyndin er rosalega flott að mínu mati en fyrir vikið þá snertir ekki jafn mikið við okkur

snerti ekki neitt og það voru þarna senur eins og þessi kamarsena og nektarsenur og eitthvað sem voru bara langar og leiðinlegar

ekki ekki rétt já en við skulum drífa okkur yfir í Borgarleikhúsið þar sem er verið að setja upp Sölku Völku og það er Jana Ross sem gerði mávinn í fyrra hún gerði ásamt Sölku Guðmundsdóttur og leikstýrir borin of mikil virðing fyrir frumtextanum nei það er auðvitað ekki sko þetta er Salka Valka og það er auðvitað ekkert hægt að setja þetta á svið á þremur tímum og það er miklu sleppt og það eru teknar djarfar og nýjar afstöður

það hefði verið gaman að

sitt hvora sýninguna og taka bækurnar því leikritið er mjög trútt fyrri bókinni en

svo svolítið finnst mér eftir hlé þegar kemur að seinni bókinni margir þræðir og maður veit ekki alveg hvaða þræði maður

afbyggja sprengja upp fjórða vegginn leikararnir fara að leika sjálfa sig að setja upp kvikmyndina Sölku Völku og fara þá að pæla í persónum og

mörgum plönum þetta er leikritið og

þetta eru leikararnir sjálfir sem tala og síðan eru þeir að leika líka þetta og því valdi sem hún fær þegar hún sér að Steinþór liggur fyrir henni og sér að hún á möguleika á að stjórna einhverju í lífinu eða að ná stjórn á einhverju

hafa lesið bókina áður ég held það sé mjög erfitt að sjá þessa sýningu auðvitað alveg hægt og maður skilur hana þá á sinn hátt en þú færð svo miklu meira út úr því að hafa lesið bókina og þá líka að sjá

stjórnendur

og leikendur eru að vinna á móti bókinni oft er sögumaður að fara með texta og leikararnir eru að gera eitthvað

gjörsamlega gagnstætt í fyrri bókinni er er stór hluti sem gengur út á að Salka er í buxum en hún er aldrei í buxum í leikritinu nei hún er heldur ekki með svona stuttan koll það er ofsalega skemmtilegt og það er svolítið stuðandi af því að í eðli sínu erum við lesendur oft svo íhaldssamir og

svona að sætta sig við þetta sko þú átt náttúrulega

en sögnin samt í sýningunni til dæmis miðað við bókina það er mikið gert til að tengja tengja sýninguna við íslenskan samtíma

það ekkert takast vel Arnaldur fer út í það að vera Guide í lokin

leika mjög vel og eru virkilega flottir þetta er svona samhæfður leikhópur ég hefði kannski viljað sjá það ganga einhvern vegin lengra af því þetta var upprunalega kvikmyndahandrit eða hann hafði hugsað það hann Laxness hann mjög vel ég er alveg sammála því að það færir mann einhvern vegin nær og stundum er maður aðeins ruglaður og maður þarf að velja á milli ætlar maður að horfa á leikarann eða þarna upp á upp á

þetta er gríðarlega vel leikið og það þarf góðan leik til að það virki bæði á stóru tjaldi og

stendur hún Þuríður Blær Jóhannesdóttir sig í hlutverki Sölku Völku mér finnst hún mjög flott mér finnst hún gera þetta rosalega vel hún er jarðbundin og hófstillt og

líka litla stelpan sem lék á frumsýningu lék lék hana unga og gerði það mjög vel

krafti án þess að vera yfirþyrmandi á nokkurn hátt gerði það mjög fallega og svo var ofsalega gaman að sjá bæði eins og Halldóru og Hilmi sem voru svo gjörsamlega

og Sigurlína á að vera svona digur og

og hún er það náttúrulega ekki hún Halldóra hún er stórglæsileg kona en hún leikur flónsku Sigurlínu svo svo vel og þessa sár

heimsku hvernig hún er og og sama með Hilmi Snæ sem á að vera

landsins en niðurstaðan þá er þetta vel heppnuð sýning hún er

áhugaverð hún missir dálítið eftir hlé ég myndi segja að megingallinn sé þrátt fyrir að allir leikarar standi sig virkilega vel Jana er svona leikara leikstjóri hún nær góðu performance úr fólki þá

henni og það er ekki út af kannski ekki nógu mikill fókus á það og maður saknar þess gerum það að lokaorðunum kærar þakkir fyrir komuna Bryndís Loftsdóttir og Snæbjörn Brynjarsson þættinum er þá lokið í kvöld